Laha ty fampiasà ty mpitandro filamina ty toromariky momba ty sela amy ty vata iaby iaby aloha, ara-dalàna avao iny satria iny zany manampy bebe kokoa ty fa- amy famantara olo raiky hoe, olo toy va olo fa nigadra va toy sa mbo tsy nigadra, olo malio va olo toy sa olo mpanao raty. Uhm.